Chimbə ləm mang gəm karə jwangui dən dang ka nyagu wa duya gusətəkə a yəm gi gəbə nəngnga kante gəbə nutən yəm a nəbbba buum a buk ka nutən yəmma nəbba buum kə nəbba buum ba nung jəya dautum, juwu ba ləmbwi a təm ba gusətəm kə ba nuləmmangngi jii re jiguwi nutən yən a nəbba bunəm a bukka nyang kə nuwa jiwa mya tənni jənni yaiye təssu ba nugəm jəw bən nuwa təm ba gusətəmmi kə bən jau kaggə məm ba ka yaggi jənniwe tugarang nyərə jəgga tang a bəggai nyərə ba yarmən yarəyəm kamura jiwu bən nuu ləman ka gusuttən gərə ləmang ka gusuttən kara fwangai mwam nyənkə bən chichu gərə, kə me bən ləmmangugi karə dure fiddə kwawun karəm durə fiddə yullun juttəkwang a dəggəra muyabwi ntəyafurə a durən ne juttə kwang me ba berə chimbə ləmmangəm meba fiddə kwauwun. ka gusutəməng wujiwu ba nyam ba durən nə kə dəb fidda kwaw a yullo nən gən jiwu mən jəggarə juttə kwan kotə warəgu mən kamən fidda kwaw wukə chimba gusutəm ba ləgəm chii mən tarə nəbba surə kə chimba gusətəm me ba ləmməm məni bo chimbə gusətan mən ni rə natə kə ka dautuwe nuu rə jəggatang a bətəm bə buum nuu rə jəggatang a wurəm nai kə bən nya chimbə ləmmangən fau jiwum bən jauwi nən fau jiwm wurətən bətəbəyu bwiləmmangiyamu rə wa bəttəbdyu tən wurə nai bən chimbə ləmmangən a mura gusəte chumome mən bən fau ju bən jauwi rə jiwun bən maiyu kə chimba gusətəm me ba ləmnəng chumba gusətəm bən chumə meməm wurə kə me ba ləmnəng jiwu ba dəggi kə mini ji chimbə gusətəm me ba lemnini bo. Barə ki wure nyai gəba bere chimbə ləmnəng gərə n'wurə nər wurən nai gəba benən nə chimbə ləmmangəm bərəkə məmwe məni wurəkə chimber kaihəyəm meba ləmnən warəgu gusatəhii me ba ləmnən warəgu gusatəhii me ba ləmnən, ka nyagu ni a tau dur dangən mənni nya lerang a kingka wurə bəni chigərə kə to chimba gusətən me ba ləmnəng, bərəka mər bera kai kə ba nuwa nən go karə mənəng berəng nyi tarə kə mən nibarə nbera kaltyamun kə weemu ka mwaa a di fəre mən kəmma ji murə mu nuwa nən kai me mən nu ləmmangngi mə bo tə mukgora kaitayamuri tən wurə, a buk kə kətə buu bətəbənəng bə ləggang ji tə nuwa rə warəgu mwe tən wurəmu a kai muwi yomba jənnnim bətəbə bə jəgga ge n'jimu ba be ba nuwai bərəkə nya bwe barə rə bwe chuwu a gun a kai kə mə suwe mo ka məssarang barə ki nya bwechuwi nya ki. mən suwe mo ka nya məssarang a nəbba buum, to bwe nya məssarang a nəbba buum a be yulo bwenya nənga tugarang a jiwa ba berə jautangnga kaggi kə ka nyagu ka mura jiwu betənirə fiddə kwawun, a myu bwaihu rə bwigo bani fidda kwawu mənni juttə kwam tə mukgore a kaiyamuri tən bətəbə rə wurə warəgu me tənə fiddə kwawun.